<hesitation> eng' atepet nekipo keny ak nepo raa. ko ki kararan ne po keny amu ni, ki lakok che ki pa keny ko ki tinye tegis, ki konyitishei, ki ngoro akot chii nepo ipinda, nepo ipindaap sikiik chii, ko ki konyiti, puch ko ki konyiti, ki ngoro ko konyiti kapsa, ko chepo rani ko ki kokoromitu ochei, ng'oro akot chepo ipindaap sikiik chiik, kolen ma- ma papanyu ana kolen ma akui ne nyu, ko yae tuuk che kayai kityo, che chame, ko kikokoromiit che pa raini kapsa makotinye tekis, ko kikokoromit anyun amang'en ale ngu somanani lakini kararan somaneet inee kora, ko anyun chepo rani ko matinyei tekis, ma kiunye, chepo keny ko kitinye tekis kapisa, ki ngoro kot chii ko mweiyo eng' oreet, ko istokei, chepo rani ko makotinye tekis, mamweisoot, to nondoos kityo kole ma akui nenyu anan ko ma papa nenyu, ko noto anyun makotinyei tekis chepo rani, ko alen ma keerkei makeer ko pa ra.